انا نهار لي مكنتش فيه كامل محظوظ الي كان الزهر معنديش نهار خطرة درت فيبالي انو كنت وحدي فالدار لانو عيطت للاصدقاء وكنت نتحك- نتحدت معاهم بشكل عفوي وكدا وحتى يخرج ابي ويطيح فيا ويقولي وشراك تهدر وكدا حتى حشمت منو هاداك النهار مكانش عندي الزهر فيه